पेंसिल मा अंदर ग्रेफाइट (लेड) कोर हूंदो, जोकि लकड़ी से घेरि होन्दी। जब पेंसिल का नोक कागज पे घिसदा, त ये ग्रेफाइट का छोटा-छोटा हिस्सा कागज पे चिपकण लगदा, और लिखाई या रेखा बन जांदी। ग्रेफाइट नरम हूंदो, जैतकि आराम से लिखण और मिटाण में मदद मिलदी।